خفاش یا آسمان څکالی شپې لیدونکی او الوتونکی ژوی دی. په وزرونو یوازې الوت نه کوي. دوی د خپل بدن د تودوخې د تنظیم لپاره هم وزرونه کاروي، لکه یوه ژوندۍ کمبله. کله چې په ښکار پسې ګرځي له وزرونو څخه جال جوړوي څو حشرات ونیسي. او کله چې خپل بچي ساتي، نو په خپلو وزرونو کې یې تاووي، لکه مور چې خپل ماشوم په غېږ کې نیسي. نو، وزرونه د دوی لپاره له الوتلو نه ډېر څه کوي.